புல்வெளிகள் திறந்த தன்மை, அமைதி மற்றும் இயற்கையின் அழகை அதன் எளிய வடிவங்களில் தூண்டுகின்றன. நினைவுக்கு வருவது இங்கே. திறந்தவெளி மற்றும் காட்டுப்பூக்கள் வரையறுக்கும் பண்பு புல்வெளி நிலத்தின் பரந்த, திறந்த விரிவாக்கமாகும், இது பெரும்பாலும் வண்ணமயமான காட்டுப்பூக்களால் நிறைந்துள்ளது. இது பார்வைக்கு. ஈர்க்கும் மற்றும் மாறுபட்ட நிலப்பரப்பை உருவாக்குகிறது. புற்கள் மற்றும் காட்டுப்பூக்கள் புல்வெளிகள் பொதுவாக புற்கள் மற்றும் காட்டுப்பூக்களால் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன, இது வண்ணங்கள் மற்றும் அமைப்புகளின் பணக்கார திரைச்சீலையை உருவாக்குகிறது. அமைதி மற்றும் அமைதி: ஒரு புல்வெளியின் திறந்தவெளி மற்றும் இயற்கை அழகு அமைதி மற்றும் அமைதியின் உணர்வைத் தூண்டும், நவீன வாழ்க்கையின் சத்தம் மற்றும் அழுத்தங்களிலிருந்து தப்பிக்க ஒரு இடம்.